वाइन बॉटल लक गड्डी नस्त म्हणन तेका बंद करप खातीर। एक कॅप्सुल कसा बॉटल च्य फुडच्य भगान घालतात आणि। ती बॉटल उगडप खातीर आमी कॉर्कस्क्रू चो वापर करतों। कॉर्कस्क्रू एक सिडेन पॉइंटेड असता तो वाइन बॉटल च्य। सील सिडेन प्रेस करुन तो कॉर्क कॉर्कस्क्रू च्य मादतिन उगडतो।